So mi fodowo wakkati yeso ba satire goo, satare goo tan lutti ko yannda mi windaata ta jarrabaaki. Mi ekkito ko haani mi ekkito satire nden ngam min mi jangowo. Mi windaay jarrrabaki, so kiyi ɗereji jarrabaaki kin sai mi warta joni mi jannga ɗun.